د جامو ځنځیر یو دوه پټې په یوه امتداد سره موقیعت لري چي په منځ کي یو وصل کوونکي لري او دغه دوه پټې خپل یو طرف ته غاښونه لري چی د دغه وصل کوونکي په واسطه آ د ګوتو باندی بیی نیسي بیا داسی بیی لوړ کشیی نو دغه ځنځیر د دجامو تړل کیږي او که یی کښتې خواته کش کیی آ بیا دا ځنځیر خلاصیږي